كيفاش باش نعلقوا التابلوه على الحيط؟ ما نشدوا نختاروا البلاصة بش نعلقوا فيها نشدوا المسمار والمطرقة، هنعملوا حفرة بالمسمار، ومن بعد نحط التابلو، وإلا إن كان عنا شينيال آ نحفروا بالشينال، ونحطوا هيك البلاستيك هذاك ال البرتقالي نسيت اسمه ونحطه فيها المسمار، ونعالجه فيه التابلو بتاعنا.